Ën Argentina a i sun tanti italian ch'a sun partì da si për andé la emigré e a s'mangia propi 'na bun-a carn